བིའོ་ལིན་ལ་བིསུ་ནག་ཆི་མམ་ཆུ་ན། དགའ། ནེནཏ་དེ་ལེ་ལུ་དི་ཆུ་ཡ་ནེནཏ་ཆིག་ཐུ་ས་ཨིན། བིའོ་ལིན་ལོ་ཡ་ཁུ་ར་ལོ་དུན་ཏ་མན་ཏོ་མན་ཏོ། ཡེ་མྱན་བཡེ་དེ་བིའོ་ལིན་དེ་རིལ་སེར་གི་ལུ་ན་ཧེ་རུ་ཡ། ཏེ་ལུ་གི་ལུ་ན་ཧེ་རུང་ཡ་ཟུང་ལུ་གི་ལོཧ་ན་ཧེ་རུ། ཁྲ་མི་གི་ལུ་ན་ཧེ་རུང་ན་ན་ཆ་གི། དུན་ཆིག་ཆུག་ཨིནས། བིའོ་ལིན་དུན་བེ་དེ་གི་དགའ་དེ་ཆུ་དི། ལབ་ཏེ་ནའཏར་ཐང་ལབ་ཏེ་ཆག་ཏ་དི་ཏེན་དོ་བཡེ།